'Mor mlor <hesitation> 'an holyday 'an enjoy-a' eh-: no armfoce day-' sorye'-a 'we-eh :klaba' because or-: no 'an zorn <hesitation> 'an 'de-dih-a deh 'worn. :mor ti nyni 'o :yee' :a 'ye 'wlii, an 'nyi-a 'wlii, :a dele' <hesitation> 'de :a 'bli 'gnu+ ya deh+-', :yee' :a mu :a :ne nyor+-' :a dele', :a ne nyor+-klaba-: :a dele'. An dhen deh+, deh+ 'nyne 'nyne, an 'dba :blii-a' :a di deh. :yee' or-a'a: no 'an zorn 'on 'ye. Jorwor: <hesitation> 'on se idea 'ye, deh :yeh <hesitation> 'da eh :korn 'di 'on :ne 'o 'on se-eh 'ye.